Esson ugbin ubin la wa nyunyun sosai, oba nwo klo okpo nasara la rayuwa nwo ko kuma ekplo gno shi ʒga agiyin, gno wo la hankuri ma mbo la shi damuwa aka nwo sosai. Ekplo ʒe ba gno kalo ba lo wo babi anye, hankuri nwo aba sa da gno ka dʒeʒi lo, ashine akpa ahogbren alu cewa ma mo ori mbo mabgogi a wo alo. O bagi gane ekplo ba bible alu shine maʒe adʒi mo awo adigni igi, amma omnurekuma lawo babii maʒe kuma abii mo awo omnure adgni, amma adʒeʒi mo awo omnure- a-hankuri awo dʒeʒi chuku shi mbo, amba ʒe nwo chu ashe nga, omba bmi chu bmi cahehe bmi nwo ra nga bmi egbu omba kyen nga bmi ka embug kata-kata aba gye tsakani bmi okpa hankuri gi, nwo kpo hankuri aʒe nwo mbo nyin añan mbo nyin, nga nwo adʒu nga no ka eson gbu ubin a ba kabmi mabgo nga eka ba akpa ahogbren alu, mori mbo mabgo, mabgo la nga nwo dʒu nwo ka bmi omba ba bmi klo wo kala bmi tsotse. A eson gbu ubin a wo dʒeʒi chukushi mbo, nwo wala eson gbu ubin mambo, a nwo fu algo agbi algo kpo dandan lo boba sai algo me lo akpo aʒe eha chra ehas nyin. A ha nga aʒe kuma ala nwo nalg oha ba tno sai nwo gbu eha fuha aha nwo ri lo, so ayi lo duka la nyagi hankuri ahogbren ataba akpo algo a gno bo fu anye nga aki no ba wyen bo, hali moarenwhi bo akaka helo, amba ʒe hali aʒe gno sai nwo sko omba aha nwo ka adzi ari lo nga gno kpo nga nwo ba susuku ka la nã. Hankuri la wo dʒeʒi la kpaho gyi chukushi mbo la sa amba ʒeda nwo tnu ma shonshon omba ba ma eson atsibi ayi mbo. A ba kplakyen faru igi nwo kpo hankuri nga amba gno kpo hankuri me nga, nwo ka ahogbren bo aklo-egba nga, omba nwo utnu ma, omba nwo nga, nwo ka amsa me lo la ba shi eson agbu ubin aka nwo nga la ba mi ekplo melo kpo, akplo nwo kpo me lo la ba sa nga nwo ba ka dʒeʒilo hankuri kala moarenwhin nwo wola hankuri ma mbo, moarewhin bo akyen mo ʒu eshko gno ba kplakyen, mo akpo nga mo lu a wo ari igi ka eson egbu ubin a wo kala ari lo mbo, awo la hankuri mambo. nga nwo ka algo kyen dʒeʒi aba ka gno akpo agbu ba lo gobo asuku nwo achuku rashin gaskiya nwo hankuri kuma la akpaho ada moarenwhi ashi-ashi eshko nwo aʒga agiyin aba matsiyin gagyeko ekboba. hankuri ma mbo arenkyen shi mbo mashi moarenwhi a nwo moa shi ekbo anwo reshi hankuri no a sa da nwo kpo umbugu ko kuma o yrag moarenwhi so hankuri nwo ka he la sa da ma arenwhi aka ulupu gno ada mo anag aga nwo ko matsayin kyen aba mbo moashi lo shi nwo a mo la wo ari gi ma ari ashi matsayin lo agbu, matsayin nwo shi moarewhin aklo ari la ba eson agbu ubin a wo kala ña ari la wo la hankuri mbo, ko utmu pastoci ba gi ekpo he mbo nwo kpo lo mbo chuku shi akwai maʒe la tsibi nwo ayi, akwai ma ʒe la tsa nwo atsa akwai ma ʒe la kanwo la eupu mbo, nwo wola hankuri gi iri moarenwhi duka, mo bo ʒi kala mogno ba gama utmu nwo nwo shasha agiyin ahgbren. chuku shi mbo ahogbren mbo akpo hakuri kala gi, ahogbren akpo hankuri mbo omba bagi a ʒe iri esha ba gi klo mashe otse bagi klo mashe moarenwhi, ombame lo ahogbren klo ebin abaga gi, baga gi da gi ekpu, ammaaki gi abgo kigi abgo banki abgo he, a wo la hankuri gi, so gno mbo nwo ka arenkyen atakpu agiyin gno, gno mbo kpo hankuri alu mema gno kpo hankuri ma nã mbo ba ba kpo hankuri kalagno gila takpu agiyin ahogbren duka. kowane unumu ba yi akhre gi takpu, ama hankuri nwo la sa da ahogbren mbo ba aka ayikhren no aka. Gno kayikhren arenkyen gno kayikhren arenkyen mbo, ahogbren mbo da mo akayikhren nwo mbo, no ki moarenwhi abgo akpu, a hilo duka la nye meeda sosai, so hankuri la kpaho, hankuri lo asa kuma, a-ebin uʒin nwo iyi, a ko gno uʒin hren-hren-hren a ko yaya ahogbren abmi gno ba gbu okolo, sai nwo kpo hankuri nwo bakolo kyen onye-kyenonye nwo kyen-onye ahe kyen onye nga no ba ogbu lafiya, lakpo bo ba a ʒe gno ʒi hen-hen nga anyang nwo nga aba ma, anyang nwo aba nga, nwo ka uʒin ba sa blukun karu. so hankutri hilo la kpaho sosai, hankuri kuma asa da moarenwhi a da ma a ka nwo nwo wo anyung arenwhin gi duk ari lawo la hankuri mbo moarenwhin akyen ña mo akyen ña kyen igi, akplo me yi kina, A hankuri la sa da <hesitation> arenwhi ariʒi ubinhi arenwhi a wo la hankuri mbo a riʒi mbo, ovo, me eggon ma abu akpo ovo a ho anyu ambi nwo akpo nga nwo ga hwo adaga amhre, nwo ga hwo adaga ov. nwoga hwo adaga umbugu amma nwo wola hankuri ma la sa aka ma lume mashingla aʒi-asko adaga bañ hren-hren, hren hrenkuma a hana ña ayi eko bag yi mbo, aʒi kuma aka ekpmi mbo, anyang mbo kaga ña shi mbo chuku shi mbo, ana ʒi ña hren-hren, amma ari la wo la hankuri mbo a-akarasa ladam duka nga esongan a wo ba lo bo.